Miine nthianghrati-n- nlan nini: ka-ka jaa nkéé ibayima sayé dii dondukuma, dii nka faarma yuna nfuu jongu nini, ni nlaa fuune. Antere nlaa fuune, nfuu jongutini yune mbiri ni nfuu, mbiri niirane iringi nhuutumi. Idiiki hiin nsaama la féé yéé né ibanga nini. Akanea jonguti ni nnééghane. Mbuughune njonguti ni riig nka faarma, nii nfuu mbiri niirane iringi nhuutumi. Idiiki hiin nsaama woonfu la féé yéé né. A kana fuu jongutuni nééghane. Nii ndari ibangamani-n-nfuu jongu ni kalesa, isayé juungu danane, ngoo rootu nkaa kuur; ila diiki nsaama, niingi nsaama woonfu ndija ajonguti nini. Niir nii ibanga mo, mu gnanghta kaa nhuutuni moo kane. Fuu jongu ni iwaaneye kottu ni yicki nii mi fuune fiinangh, ila nuutu mo. Fii ka jonguni iwaane ithiongu, ikaalesa iraari- raari, woo idondugu nthiuugu mu kuur déck- déck nlhaa fur akdambu, ghune ngoo féé siinganane. Woonma gnanghta yonguni iwaane ikindama. Fii jonguni idondugu ithiuugu gaye. Iwuutu ila féé akdambu. Mu waane déck- déck. Oo-mu-mu la yonguni dondugu; mbuutéég nféé siiganane, waatéég ngoo féé siiganane. Waawe laa fuune, wora déé iwuutu Dii mu koone déck-déck akdambu. Woo mu ringi jonguni isaayé ithiuugu mu ikiinsi déck-déck akdambu. Woo mu ringi jonguni kaalesé danane; kaalesé nthiuugu, nrarsi-rarsi. Moo kottu kan njongutu siiya. ghune dan ngoo féé siiganane. Kuuma, mu gnanghta ka-ka rootuni mu kuur. Fuu thuu iwuutu, woo muu waawe, woo dondugu nthuiuugu koone déck-déck fa dambu, kaalesa mu yoonati dan ghune ngoo féé siinganane. Woomma gnanghtaa ka kuutté fuu kuurma. mbiri niirane déck-déck iyick.